бұл бір рет емес бірнеше жыл таяқ жеп келеді
қарым қатынас болсын нетсін деп жүргеннен кейін ол сонда да мені ұрып кеткеннен кейін мен онымен қарым қатынасты мүлдем үздім
күні кеше қанжоса болып ауруханаға түсті
бас миының жабық жарақаты маңдай ы параорбитальды гематома осындай диагнозбен ы нейрохирургия бөлімшесіне жатқызылды
әйеліңді көшеде қуалап жүріп сабаудың жазасы әділ ме
айыппұл салынады бізде немесе он он бес суткаға дейін жауып жауып тастайды
оның себебі жоқ емес дейді өзі
в машину села на первое сидение с водителем обнимается там
женщина если получает то получает по заслугам
жылдар бұрын ажырасып кетсе де бұрынғы жарының қыр соңынан қалмай жүр
мен жаңағы кісінің сөзін естіп отырып оның айтқанын естіп отырып бір ақ сөз айтар едім санасыз бала
шексіз шетсіз ғаламда алуан түрлі адам бар
әркімнің түр түсі де тағдыры да таңдауы да әртүрлі
бәрімізге ортақ бір ақ нәрсе сен де мен де пенде
ассалаумағалейкум ардақты әлеумет бірінші арнада пендеміз ғой ток шоуы
әйел ана әйел ол жар әйел сүйіктің әйел ең бірінші балаларыңның анасы
баланың тілі былдырлай бастағаннан ақ осы нәрсені ана деген киелі сөзді түсіндіруден бастаймыз
ананың қаншалықты қадірлі екенін үйрете бастаймыз
бірақ өзіміз сол ұғымның қадір қасиетін қаншалықты ұғынып жүрміз
бұл сұрақты қоюымның себебін қазір білесіздер
бүгін біздің студиямызға азат есімді келіншек келіп отыр сәлеметсіз бе қош келдіңіз
жасы отыз тоғызда он төрт жылдай отбасының ұйытқысы болған бес баласы бар
ал бүгін өздеріңіз көріп отырғандай жағдайы ауыр
мәселенің мән жайын өзіңіз айтып беріңізші беті басыңызға не болды
сәлеметсіздер беті басымның бәрін ыыы он он екі жыл бірге тұрып сосын осындай жағдай бола берген соң ажырасып кеткен ыыы не дейді адам істеп отыр
яғни онымен ажырасып кеткенмін иә үйіңізде зорлық зомбылық көрдіңіз иә жолдасыңыз қол көтерді ғой иә
мхм неден басталды қалай басталды ең алғаш қашан қол көтерді
ең алғаш он екінші жылы көтерді
екі мың ы төрт екі мың бесте үйлендік содан бес жыл ы тату тәтті жақсы өмір сүрдік
сол арада бізде уже ыыы үшінші босанғаным егіз болды да мен уже төрт балалы болдым
екі мың тоғызда уже төрт баланың анасы болдыңыз төрт баланың анасы болдым онда да бізде бәрі жақсы болған
сосын оныншы жылда ол ыыы не деп айтсам екен басынан қатты жарақат алып ауырып ұзақ уақыт емделді
содан басталды деуге болады
ол үйдегі кішкене баланың шуына да басқасына да уже көтере алмайтын
үйден қууды бастады онда қол көтеріп нетпейтін
содан бір екі жыл өте ол жұмыс істемейтін уже өсіп жатыр
сонымен он екінші жылдан бастап ыыы маған сен жұмысқа шық енді асырап үйді нету керек қой өзің жұмыс істейсің деп сөйтті
оны жұмыс істеуге несі жоқ тұғын
үйде ол отыратын болды да денсаулығы жарамаушы ма еді жұмыс істеуге
иә әлде өзінің құлқы болмады ма
ыыы не дейді психически морально ол ы жұмысқа жарамайтын
өте ы не дейді орысша айтқанда агрессивный басынан жарақат алған кезде дәрігерлер қандай диагноз қойды оған қандай салдары болды оның
сотрясение мозга сондай сондай общие заболевания деп сондай емделіп сөйтіп жүрді ол
невропатологта учетта тұрған
неден жарақат алды
оны ыыы жиналып ыыы он шақты адам ұрып кеткен ммм
сол кезден бастап қол көтере бастады ма сізге
содан бастап ол оныншы жыл болды онымен оныншы жыл болды менің егіз ы бір қыз бір ұл олар әлі жасына толмаған тұғын
енді олар кішкентай жылайды өйтеді соны айтып жатырмын ғой оныншы жылдан бастап он екі жылға шейін ол мені анам үйіне қуып жібере беретін
мен сенің шулағаныңа шыдамаймын бар баланы жина да кет дейтін әйтпесе мен қазір өйтем бүйтем
сонымен мен үндемей балдарды жинап енді тынышталған соң нетеді ғой деп сөйтіп біраз уақыттан кейін қайтып келетінмін қайда барамын мен төрт баламен деп
он екінші жылы уже екі жыл сөйтіп жүрдік
он екі жылда он екінші жылдан бастап ол уже кәдімгідей уже қол көтеруді бастады
бізге себебін айтып беріңізші әдетте қандай себеппен немесе қандай сылтаумен ұратын
қызғаншақтық па әлде басқа нәрсе оның арасында бәрі бар
ішеді ме ішпейді ішпейді оның бәрін ы одан кейін жаңағыдан кейін оның анасы бізбен тұра бастады
алдын анасы бірге тұрмайтын сосын анасы бізге келіп біз бірге тұратын болдық
анасы не себептен сіздермен бірге тұратын болды
анасы өзі ыыы өзінің отбасында екеуі ғана бір қыз бір ұл
ол қызымен тұратын балдары бар тұғын кішкене соларға көмектесіп жататын ол мхм
содан кейін енді оның балдары есейгеннен кейін ол жаңағы өзімн ұлыммен тұруым керек деген немен быс жылдан кейін бес жылдан кейін иә тұратын болды
басынан бастайықшы жалпы ыыы қашан қалай танысып едіңіздер
танысқанда қыз жігіт болып жүрдіңіздер ме иә
сүйіп қосылдыңыздар сүйіп қосылдық бірге ы жүріп ы түсінісіп сөйтіп үйленген жандармыз иә
қай жылы ажырастыңыздар екі мың ыыы он жетінің ыыы желтоқсан айында
ауылдық жерде тұрасыз ба жоқ қалада ма қалада тұрамыз мхм
бетіңіздегі жараларға қарасам жуық арада жарақат алған сияқтысыз яғни одан кейін де кездестіңіздер ғой иә айтып беріңізші
қашан ааа соңғы рет не үшін қол көтерді
қазіргі ақырғы таңда өткен ы он жетінші жылы ажырасып болғаннан кейін уже ммм документально бәрін нетіп болғаннан кейін біз шымкент қаласында тұрғанбыз
сосын содан кейін мен саған бұл жерде ы бұл қалада тұрғызбаймын деп айтқан ол
сен м сөйткеннен кейін мен оны жинап осында кетіп қалғанмын
енді ол жақта болды өзім ешкім бұл жақта танымайды өзім нетем деп
сөйтіп жүрген кезде ол ыыы осында тауып алды осында келді артымыздан
одан кейін ажырасып кеткеннен кейін өзі іздеп келді иә иә өзі іздеп келді
мектебінің арқылы тауып алады бізді мен қай мектепке ауыстырсам
үлкен төрт балам да уже мектепте оқиды қазір
қай мектепке ауыстырсам сол мектепке барып тауып сол жақтан іздеп келеді
жаңағы тұрған жерімді табады да сонымен жаңағы қол ұрысу
себебін сол балаларын көруге келгенімен түсіндіре ме
ыыы көргім ы маған ендігі ақырын алдын айтпайтын алдын ол маған айтады қайтып келесің де тұрасың бірге дейді
мен сен ұрып соғыватсын біз ажырасып кеттік уже мен сонда уже үйде өлтіргеніңше тұруым керек пе деймін оған
ол өзі айтқан сөзін ұстамайды
жаңағы өзі ы неткен кезде өзін өзі ұстай алмайды да ол сондай дәрежеде
ашуланған кезде ме иә ол балаларға да қолын көтереді не теді өзін өзі ұстай алмайды
қазір қайдасыздар
қазір біз ыыы өткен жылы он сегізінші жылы сөйтіп бізді тауып үйде мені сөйтіп бір ұрып кеткен
содан кейін мен ыыы заявление жаздым
одан басқа мен он жетінші жылы да ажырасқан күні де осылай ұрып кеткен
міне сенің осы ма еді керегің деп сөйтіп содан бері алдын ешкім еш жаққа айтпаған тұғынмын
арыз жазғаннан кейін бір қандай да бір келеміз ол сұраққа ол сұраққа келеміз
қазір балалар қайда
қазір балалар ыыы ыыы кризисный центр үміт дағдарыс орталығында
иә дағдарыс орталығында өйткені жаңағы он сегізінші жыл ыыы не айында қазан айында сол болды
сол кезде мен милицияға звандап шақырып неткеннен кейін уже бұған қауіп төніп тұр бұның несіне деп бізді сонда орналастырған жаңағы неге дағдарыс орталығына
қазір ыыы мен қазір больницадан келіп отырмын бұл жерге балаларым сонда қазір мхм
балаларыңызға кім қарап жатыр
сол жерде мекеменің өзі жұмысшылары тәрбиешілері бар
қанша уақыттан бері ауруханада жатырсыз
он үшінен бері кеше осы субботадан бері
бір аптадай болыпты иә бір апта болды иә мхм
осы ауруханаға түсетіндей не жағдай болды айтып беріңізші
ол ыыы ақырғы кезде осы бір екі айдан бері менде уже қанша не жатыр уже оны ұстай алмадық өйтпедік деп жаңа да кейін қайтіп келеміз деп жатырсыз ғой
күніге жұмыстан шыққан кезімде ол жұмыстың алдында аңдиды мені
сонымен мен онымен қашумен боламын
сөйтіп кеше көшеде жұмыстың алдында ұстап алды да ай шай жоқ сұрамайды да адам адам қасына келсе сұрау керек қой керек нәрсесін
мысалы даже саған мынандай ондай жоқ прямо көшеде ұра бастады мен талып сол жерде құлап қалғанша
жайдан жай иә ай шай жоқ сен мені ыыы не дейді айтатыны бәрі балағат жаман ауыз сөз
арасында балаларды да қосады мені не пожалуйста мен қашан мектебін білесің қай жерде жатқанын білесің кел де жолыға бер деймін
мен оған жолықпайсың демеймін
көргеннің өзінде де бүйтіп бетінен сүйіп ондай жоқ
балаларына мейірімі жоқ па мейірімі жоқ
әубаста ажырасқан кезде сот не деп шешім шығарды балалардың
жоқ сізбен қалады бірақ балалардың тәрбиесіне араласуға мектеп немесе балабақша таңдауға аптасына бірнеше күн жолығып тұруға рұқсат берілді ме ол кезде бұрынғы жолдасыңызға
ондай ыыы конкретно мынандай нелер болған жоқ просто ол иә оның баланы көрсетуге сен ыыы нетпейсің деді қарсы болмайсың қарсы болмайсың деді
мен қарсы емеспін дедім
конечно одан басқа әкесі болмайды ол әкесі қанша маған не көрсеткенімен басқа әке
содан бері балаларын көруге неше рет келді немесе жылына айына неше рет келеді балаларымен көрісуге
көрісу келген кезінде өткен жылы сол жазда бір рет келді
мен қыдыртайын шығарайын деп сөйтіп шыққан тұғын
мен жарайды деп бірге қосылып осында сыртқа шығып біраз жүріп қайтқанбыз
содан кейін әрі қарай айттым если тыныш өстіп нете беретін болсаң пожалуйста
жоқ ол оны қоймастан әрі қарай қайтадан жаңағы мені неге ала береді мхм
осы соңғы ұрған кезіне оралайықшы қайтадан
сонымен көшеде сізді соққыға жығып кетті иә сосын не болды есіңізде ме
мен ыыы мен есімде болғаны мен уже скорый жаңағы жедел жәрдем келіп мені алып кеткенде ғана жаңағы білемін
сөйтіп ы ол қасыма келіп жаңағы ұра бастаған кезде мен айқай шуды естідім соны ғана білемін әрі қарай білмеймін
жедел жәрдемді кім шақырған
содан енді біліп отырсам жедел жәрдем сол жерде жүріп бара жатқан жас қыздар болған солар шақырған жаңағы жағдайды көріп
содан есіңізді қай жерде жидыңыз
ыыы сол жерде олар мені көтеріп жаңағы жер отырғызып мені жаңағы алып кетті
ы бірақ сол жерде оны да ұстап алды
ол жерде жаңағы полицияның нелері де болған жедел жәрдем де келген
оны ұстап үлгерді менен сұрағанын ғана білемін ыыы оған ыыы арыз жазасыз ба деп келіп сұрады
иә жазамын дедім болды одан кейін білмеймін мен уже мені алып кетті
содан ауруханадасыз содан ауруханадамын иә
жолдасыңыз қазір іздеуде екен
егер сол күні ұстап алған болса ол не себепті іздеуде жүр ол туралы білесіз бе
соны еш түсіне алмай қойдым неге ол менің сондай түрімді көріп оны жіберіп жібереді
бұған дейін шағымданған едіңіз ғой иә
ол кезде бір қандай да бір нәтиже болды ма жоқ нәтиже жоқ
думан аға иә осы жерде әңгімеге араласыңызшы
енді бұл жерде қалай мына былай айтсақ та болады ғой енді сіз арыз жазасыз арыздан кейін ы құқықты қорғау құқықтық органдар
яғни өзі өзі арқылы иә өздерінің ыыы міндеттері бойынша сізді сараптамаға жолдау
иә жолдау жіберіледі иә алдыңыз ғой алдым
ыыы содан кейін оның ы жеңіл немесе ауыр а жеңіл орташа немесе ауыр екенін соның денсаулыққа қасақана келтірген зиянын анықтау керек
иә соны қазір енді сараптаманы өтіп жатырсыз ғой өттіңіз ба
мен ыыы иә қазіргі кезіндегісінде де менде уже м бар бар мхм
ал өткенде ол ы қазан айында ұрып кеткендегісі де бар мхм
бірақ ол жақта не үшін білмеймін оны жауып қоя салады болды
жарайды ол кезде емес осы соңғысын айтайықшы
думан аға меніңше сараптаманың да керегі жоқ сияқты қараңызшы
адам м есінен танып көшеде жатыр
жедел жәрдем көлігі келді м шұғыл көмек көрсетіп жатыр мхм
бет деген жара қан
ыыы соққыға жыққан адам ұсталды
бірақ ыыы жарақаттың деңгейі анықталғанша ол кісі кісенде болады ма әлде бостандықта болады ма
енді бұл жерде ы экспертизаға байланысты бұл бостандықта болады өйткені ыыы оны жауып тастау оны яғни сараптамаға қатысы сараптамаға байланысты оның нақты
яғни ыыы несін анықтау керек көлемін анықтау керек
яғни жеңіл ме жеңіл болса оның яғни ы құқы біздің қазіргі екі мың он жетіншы жылы декриминализация болды ғой иә
яғни ыыы қылмыстық кодекстегі кейбір баптарды ыыы әкімшілік құқықтық ыыы кодексқа ауыстырғаннан кейін ыыы істерді мейлінше бітімгершілікпен жабуға да тырысып жатыр
бітімгершілікпен және де мейілінше бұндай көп болғандықтан статистика иә медиацияға басымдық беріп жатырмыз ол жағы түсінікті
ы бұдан кейін бұларды яғни осы арқылы яғни ыыы анықтау арқылы экспертиза арқылы сараптама анықтау арқылы ыыы бұл жерде
ыыы немесе айыппұл салынады бізде немесе он он бес суткаға дейін жауып жауып тастайды
ендеше денсаулығына байланысты маман айтсын студиямызға қош келдіңіз ыыы
сіздерге келіп түскен кездегі жағдайы мен қазіргі жағдайын жалпы қандай жарақат алған денсаулығына байланысты айтып беріңізші
науқас қабылбекова азат он үшінші сәуір күні ыыы кешкі сағат он тоғыз отыз сегіздер шамасында жедел жәрдем көмегімен темір жол ауруханасына түсті
және ол кезде науқаста бас айналу бас ауру лоқсу сосын маңдай және бет бөлімдерінің ыыы ұрылған жерлерінің ауырсыну сезіміне шағымданып келді
яғни ы ол жерде науқасты ыыы терапевт дәрігер нейрохирург офтольмолог қарап ыыы кт және компьютерлік томография деп атайды
соның қорытындысы негізінде науқасқа бас миының жабық жарақаты бас миының соғылуы айналуы сосын ы маңдай орбитальды бөлімінің ыыы жұмсақ тіндерінің соғылуы
маңдай ы параорбитальды гематома сосын ыыы мұрын ыыы мұрынның соғылуы мұрнынан қан кету
мұрын қуысына да зақым зақым келді иә
осындай диагнозбен ыыы нейрохирургия бөлімшесіне жатқызылды
яғни ыыы негізгі жарақатты басынан алған ғой иә ыыы ал денесінде ше
үлкен соққы сол басына түскен ал денесінде ондай ыыы қатты жаңағы не жоқ жарақаттар жоқ
бұл енді орта дәрежеге жата ма жоқ жеңіл дәрежеге жата ма
бұл ы есеп бойынша жаңағы нейрохирургтардың есептері бойынша яғни өзінің шкалалары бар ыыы шкаласы дейді
яғни ыыы науқастың ыыы жаңағы науқастың жалпы жағдайы орташа қанағаттанарлық жағдай деп орташа жағдай орташа ауырлықты жағдай деп есептелінеді
анықталды иә сараптама солай тағайындалды сіздер ы құзырлы мекемеге сондай ыыы ресми ы қағаз бердіңіздер иә
қазіргі жағдайы қалай денсаулығына қауіп бар ма
ыыы қазіргі жағдай әрине ыыы ы науқастың қазіргі жағдайы ыыы қанағаттанарлық ы жағдайда және алдағы уақытта тағы да тексерілуі керек
бұның міндетті түрде ыыы алда ыыы міндетті түрде тексеруден өтуі өтуі керек
ал ыыы құдай қаласа енді қанша уақытта толық айығып балаларымен көрісе алады қанша уақытта шығады ауруханадан ыыы
яғни ыыы алғашқы бір аптадан кейін уже ыыы науқасты үйіне жіберуге болады да
бұл жерде менің айтқым келіп тұрғаны жан жарасын ешқандай да бұл жерде ы қанағаттанарлық
тек қана тән жарасы туралы ғана айтуға болады
шын мәнінде сүйіп қосылған балаларының әкесі ол адамнан жайдан жай ғана ешқандай себепсіз таяқ жеу деген тек қана не қызғаныштың несі ме не болмаса ол шын мәнінде ауру ма
сол дәрежесінде полицей оның барлығын ы қорғанышы болуы керек емес пе
ол бір рет түскеннен кейін бұл кісіні қорғау керек емес пе
қалай келіп денесіне жарақат сала алады ажырасқаннан кейін
иә мәселе сонда болып тұр ғой
өзімдікі деген сезім болар еді енді оны біз менталдыққа ы салар едік
жақсы оны менталдыққа жатқыздық содан кейін ажырасып кеткеннен кейін бірнеше уақыт өткеннен кейін артынан басқа қалаға іздеп келіп жұмысының айналасында торуылдап жүріп
бұл менің ойымша ауру адам деп ойлаймын
ол адамды қалайда ол қоғамға аса қауіпті ауру адам деп ойлаймын менің ойымша сондықтан оны
кешірерсіз сөзіңізді бөлгеніме осы жағдай болып жатқан екен ертесіне ол палатаға кіріп келді ғой
білесіз бе ауруханаға кіріп келді иә ауруханаға осы туралы сұрайын деп отыр едім айтып беріңізші
мен жатқан палатаға прям мен кешке шейін онда ы система салды нетті тұруға шамам жоқ тұғын
қасымда жатқан ы өзім сияқты әйелдер ы тұр дәрі қабылдаватсың ғой бір нәрсе жемесең болмайды деп соңында тұрғызған
енді тұрып отырсам кіріп келіп тұр сен аз жедің бе қазір осыны өлтіріп кетемін дейді уже
жалғастыра беріңіз сол қалай мен ол жерде қорықпақ түгілі уже
жаңа айтып отыр ғой айыппұл салынады не болмаса он беске ол дұрыс емес
бұл жерде енді иә орта дәрежеде болса қылмыстық іс қозғалады ы және де ы қылмыстық іс қозғалғаннан кейін яғни оның иә
яғни следовательдер өздерінің тараптан яғни ы толықтай ыыы архивный яғни архив дейміз ғой бәрін қарастырып анау қылмыскердің
жоқ соны ұстаған кезде сөйтіп істеуге болмады ма
енді сұрақтар болмады ма
бұл кісіні палатаға апарып жатқызады екен ол ана жақтан шығып алып палатаға келіп бұл кісіге тағы қоқан лоққы көрсетеді екен
анасына қоқан лоққы көрсетіп жатыр оған дейін сіздерге қаншама мысалы үшін арыз түсті
мысалы мен де қайырымдылық қорының төрайымымын иә мен жеке кәсіпкермін негізінде
бірақ сіздердің істейтін жұмыстарыңызды неге дейсіздер түсіндіре кетейін думан аға бізге тәуелсіз сарапшы заңгер ретінде келіп отыр
бұл ішкі істер департаментінің немесе ыыы басқа да мекеменің қызметкері емес прокуратураның қызметкері емес түсіндіре кетейін
жеңілдетіп қоясыз енді көрдіңіз бе бұл мысалы сіз заңгер болатын болсаңыз заңды өзгерту ата заңымыздың өзгермейтін не тарабы жоқ
жеңілдетіп емес бұл кісілердікін ауырлату керек
жаңа мына кісі дұрыс айтады бұл бұл кісіге ғана емес бүкіл қоғамға қауіпті
осындай жүрген әке не керек төрт балаға мұндай әкенің қажеті не
мысалы мен мен заңгер болып сіздердің орындарыңызда болатын болсам мен дәл сол заңға осыны енгізер едім
ол егер де жаңағы сияқты сіздер ең бірінші алған кезде өздеріңіз көрдіңіздер ғой қандай қауіпті болды
соны сіз білдіңіз бе осы передачаға келгелі келердің алдында осының бәрін сараптап өзіңіз көрдіңіз бе
да әрине бізге бұндай тексеріс болды ма ол кісіге дейін неге қандай жұмыстар істелінген екен
ы көп келеді бұндай көп бұндай адамдар болсын былайша айтқанда бізде де көп
бұл жерде былай ыыы бұл кісі ыыы бұл ханым жүз екіге қайта қайта қоңырау шалмаса бізде полицияның жұмыс істеуін солай ғана біз ілгерлете аламыз жұмыс істеуін
жүз екіге ы күні айында отыз күн болса соның жиырма күнін мен жүз екіге звандап отырамын
солай өйткені фиксация жүріп отырады фиксация есепке бәрі оны уже
ертең мысалға деген қылмыстық іс қозғалғанда оның ыыы қылмыстық істі яғни ауырлату жазасын ауырлатуда яғни оның бәрі себепкер болады
жаңа айзат әпкем дұрыс айтты отбасында зорлық зомбылық көріп шағым айтқан әйелді ерекше бақылауға бір қорғауға алу керек дедіңіз иә иә
бұндай жағдай қайталана беретін отбасыларға бір басқаша қарау оларды бір ыыы бөлек бір тізімге алып қою деген сияқты бар ма
сонымен айналысатын адамдар бар ма
жаңағыдай енді кризисный центр дейді бізде одан басқа енді бұл компетенцияға байланысты
яғни ол кризисный центрда болады яғни ыыы әрі қарай келіп жатса осындай зорлық зомбылық көрсетіліп жатса
оның бәрі тек қана біз жүз екі арқылы полиция арқылы қызметкерлері арқылы яғни айыппұл тек қана оны ыыы он бес суткаға жауып тастау ғана болды
одан басқа біз ештеңе одан заң тарапынан яғни тек қана орташа ауыр болып жатса яғни ол кезде біз ыыы бұл яғни оның өзінде де яғни условно дейміз ғой
условно жаза ретінде ғана қолданылады шартты түрде иә
а оны одан сайын ауырлату бізде ыыы өкінішке орай бізде бір емес бірнеше рет арыз жазылған екен
не себепті ешқандай іс шара қолданылған жоқ
сонда әбден өлтіріп тастағанын жалғыз анаға ғана емес қазір төрт баланың төрт баланың қазіргі өсіп жатқан кезде қандай психологиялық деңгейде өсіп жатқанын білесіз бе
құдай көп көрмесін бес бала
біз ы төртеуі туралы айттық ыыы кенжесі туралы кенжеңіз туралы айтқан жоқпыз
ол қашан дүниеге келді жасы нешеде
кенжем ыыы он бесінші жылы дүниеге келді қазір үштен асты
ол да ол бала ана егіздерден кейін алты жылдан кейін көрген балам
оны да қай себеппен ыыы сен енді жұмыс істемейсің үйде отырып сенің міндетің бала көріп бала бағу дегеннен кейін
сол қоймай өзі жаңағы сөйтіп тапқан баламыз ол кенжеміз
тұра тұрыңызшы бір сәт сосын он бес сол бала туылса мүмкін балаға ол әрі қарай жақсы болып кетерміз деген үміт иә ниет болған
бірақ бірақ бір жыл өтер өтпес уже қайтадан басталды
жолдасыңыз дәрі алады ма бір жерде диспансерлік есепте тұрады ма
оны ыыы мынандай оны ауыр психикалық ауытқуы жоқ сияқты иә
жоқ ондай кезінде бір басынан жарақат алған иә иә мхм
мүгедектік ештеңесі жоқ қой
ыыы ол жаңағы үшінші топтағы мүгедек қателеспесем иә ол неге байланысты
сол жаңағыдан кейін емделгеннен кейін сол неге одан кейін бірақ жұмыс істеген жоқ
иә тиянақты жұмыс істемейді
тұра тұрыңызшы ыыы жаңа ыыы осыған дейін сұхбатта айтыңыз ыыы сен барып жұмыс істе мен бәріңді асырайтын шамам жоқ деп айтты де
енді ыыы кенжеңізді босанар кезде әйел деген үйде отыру керек деді ме сонда иә
қалай болып кетті сол бір екі жылдан кейін жаңағы өзіне өзі келіп жаңағы қатты ауырды өзі негізі қатты ауырды
содан кейін бір екі жыл өте келе жаңағы өзіне өзі келе бастағаннан кейін жаңағындай әңгіме айта бастады
бірақ жұмысқа шыққан жоқ шықты ма жоқ жұмысқа жұмыс істеді ме
ыыы жұмысқа шығамын деп ниеттеніп шығып нетеді бір ай өтеді шығып кетеді
істей алмайды істесе алмайды адамдармен
сіз өзіңіз өзіңіз қазір қай жерде жұмыс істейсіз
ыыы мен ыыы жиһаз шығаратын фабрика осы жеке фабрика ма иә цехта ма
ыыы иә үлкен цех болып саналады
қызметіңіз қандай мен дизайнер болып істеймін мхм
табысыңыз бес балаға өзіңізге жетіп жатыр ма
ыыы былай енді астанада ыыы оны жетеді мынандай деп ол туралы нетпеймін маған қазір тыныш
осы дағдарыс орталығына дейін пәтер жалдап тұрдыңыздар ғой иә
балалардың ыыы мектепке киетін киімдеріне күнделікті тамағына жүріп тұруыңызға пәтер ақысына жететін бе еді ең болмаса
ы жетеді бірақ өзім туыстарым көмектеседі
ол балаларға көмектесе ме ақшадай жоқ алимент төлемейді
енді жұмыссыз болса
мен ы ажырасуға берген кезімде ол кезде анау кішкентай ұлым ыыы бір жарым жасар еді
оған да общий алиментке де бәрін бір уақытта бергенмін
азат егер де кешіріңіз айта беріңіз сұрай беріңіз
содан кейін қандай не шешім шықты алимент жайлы
алимент ол маған алимент төлеп отыру керек мхм
ыыы сот орындаушыға сот орындаушы иә сот орындаушымен жұмыс істеп жатырмыз
сот орындаушы айтатыны ол біз оны таба алмаймыз бәрінің маған айтатыны біз оны таба алмаймыз болды басқа жауап жоқ
үшінші топтағы мүгедек болса жұмыссыз болса ол арыз бергеннен қандай пайда бар
бұл жерде ол заң деген бізде яғни нақты талқыланады яғни ол балалары ма ол төлеу керек
жұмыссыз болса жұмыссыз болса болса яғни қарыз болып жинала береді ме қарыз болып жинала береді
төлемеймін десе сот орындаушыға если төлемеймін десе онда оны ыыы мәжбүрлі түрде жұмысқа салады ма
жоқ мәжбүрлі түрде емес оған қылмыстық іс қозғалады сол төлемеймін десе төлемеймін десе
қылмыстық іс қозғалып яғни оған яғни жауапқа тартылады яғни қылмыстық жауапқа тартылады
төлемеймін деп айтпайды міндет болып табылады ол төлеу керек
орташа бізде қазақстан республикасының орташа жүз жетпіс мың ба содан қазіргі кезде біз яғни өзгерістер болғаннан кейін
орташа есеппен жүз жетпіс мың болғаннан одан елу пайыз төленеді мхм елу пайыз ол төлеу керек
жұмыс істесе жұмыс істеген жалақысынан мысалы қырық елу мың алса қырық елу мыңнан елу пайызын төлейді
яғни қандай ол жұмыс істеу керек ол ы заң біздің заңымыз бойынша яғни ол асырау керек баланы
мен сізге қазір бағдарлама барысында сұрақ беремін
мысалға мүгедек болса онда неге барсын центр бізде яғни яғни центр занятости деген бар
бұл жерде яғни сондай адамдарға көмектесіп сондай адамдарға жұмыс тауып беретін бізде елімізде ондай бар
ол соған барсын ондай ыыы мысалға уборщик болып жұмыс істесін
біздің студиямызға психолог маман да келіп отыр диана сәлеметсіз бе қош келдіңіз
ыыы ең бірінші азат сіздердің орталықтарыңызға бірінші көмек сұрап барған екен иә
қазір ыыы психологиялық портретін сызып беріңізші бізге бірінші
портреті психологиялық айзенг портретін енді сызып бергенде темперамент ыыы сангвиник өте ыыы ұстамды
өте орташа да ыыы м тез қарым қатынас сөзбен ашық адам ыыы және де ыыы барлық осы өмірде қиыншылық өтіватқанына берілмейтін адам
ал жалпы тұрмыстық зорлық зомбылық жаңағы жолдасының қол көтеруі ыыы азат ханымға қаншалықты әсер етті
ол өзіне психологиялық тұрғыда қаншалықты зақым келді ол өзіне ыыы ол ешкімге сыр білдірмейді ол ешкімге жаймайды айтпайды
ол ойлайды ол отбасылық жағдай өзім өзіміз шешеміз дегендей
но ы уже ыыы қанша шыдайды бұл кісі ы зорлық көреді и сол ы сол тұрғыда бұл кісі бізге көмек сұрады иә мхм
жалпы айтыңызшы онда қыз келіншектерге тұрмыстық зорлық зомбылық қаншалықты әсер етеді
жаңа өзіңіз айтқандай не себепті көбіне ол отбасының ішіндегі жағдай болып қала береді
әйел адам ыыы әйелінің психологиясы отбасын сақтап қалу ыыы көп әйел адамдар да сондай көп әйел адам ы барлығына шыдайды
шыдайды ол ы ажырасуға ешқандай ы шешім қабылдамайды
қанша жерден ол бес бала тусын бес бала тумасын он жыл тұрсын отыз жыл тұрсын бірақ оның шегі бар шеті бар шегі бар
ыыы ер адамды ол түсіне біледі бірақ ыыы уже адамның өміріне қауіп тисе әйел адам өзінің өміріне және де
өзінің балаға шағаңа қауіп тиетін көзқараспен уже қарайтын болса ол ыыы басқа шешім қабылдайды ол тұрмайды ол кісімен ажырасуға
десе де еркектердің барлығы ммм әйелін ұрады әйеліне қол көтереді деп айта алмаймыз ғой иә
қандай еркектер ұрады қандай еркектер қол көтермейді
ыыы отбасыда жағдайлықта ыыы бір адамнан ғана болмайды барлық ұрыс керіс екі адамнан болады
ыыы адам деген бір біріне көзқарасы ыыы сенімділік ыыы сыйластық ыыы бір біріне түсініп қарау керек
мысалы бұл жағдайды алсақ ол кісі ы ұрып кетті ол кісіні иә
ол ыыы оның ыыы қорқыныш онда онда ы ыза ыыы пайда болады жаңағы кісіде
и ол ол кісімен сондай жағдайда психологтармен жұмыс істеу қажет еді
отбасын сақтап қалуға болатын еді
ол кісі қашан вот әйел адам қазір ыыы жиырма бірінші ғасыр көп ыыы кітаптар бар көп ы ютубтан программалар бар отбасын сақтап қалу иә мәселесі
әйел адам деген ол ыыы кішкене болса да көзқарасы ашық болуы керек ер адамнан
тұра тұрыңыз сонда ыыы еркектің қол көтергені сіздің сөзіңізді тура айтқанда еркектің әлсіздігі ме
ол ыыы қорқыныш деп қалдыңыз ғой неден қорқады
әлсіздік деп айтуға болады иә
сенімділігін жоғалтқан и ол өзінің ы талабын айта алмайды
талабын айта алмайды да талабын ол тек қана ыыы күш көрсету арқылы ма
күш көрсету арқылы көрсетеді
ыыы екінші сұрақ кез келген әйел таяқ жей бермейді ғой
таяқ жей бермейді иә дұрыс айтасыз
қандай әйелдер таяқ жейді
өзін өз өзін жақсы көретін әйел адам өз өзін сыйлата білетін әйел адам ол ондай неге ы дәрежеге өзін жеткізбейді
жақсы енді бұл мәселенің бәрі бес балаға қалай әсер етеді
қазір дағдарыс орталығында тұрып жатыр өте жаман әсер етеді
өйткені олар қазір ыыы үлкен баласы он үште деді он үштегі баладан бастап алсақ оның өмірі осындай қайталауы мүмкін
ыыы немесе әкесі жақсы әкесінің ыыы несін портретін алады жаңағы немесе анасының
қыз бала болса да ұл бала болса да ол бір өзінің ы қалай қабылдаған оны мен мен дәл қазір айта алмаймын точно қалай болатынын
өйткені мен сөйлесуім керек тін ол баламен
және де ол ыыы өте м балаларға қазір кішкентай баласы өсіп келіватыр ы бір жаста дедіңіз ба үш жаста иә
тілдің дамуы тежеледі ме
кеш болатын болады адамдардың иә кішкентай балалардың
ыыы отклонение болады анадай болады деп айтыватқан жоқпын оның өмірі тағдырын туралы айтыватырмын
түсінікті қайталуы рахмет балалар әкесін іздей ме жоқ
мүлдем іздемей ме шыныңызды айтыңыз шын сұрай ма жоқ
мама папа когда отстанет от нас дейді
яғни көргілері келмейді
жақсы алғашқы төртеуі сіздің таяқ жеп жатқан кездеріңізді көрді иә бір қорқып қалған шығар ал кенжеңіз кішкентайыңыз
кенжем аналардан көргенін істейді үлкендерден
сұрамайды ма мүлдем іздемейды ме жоқ
кейде өзім сұраймын хочешь деп сөйтсем нет он тебя обижает дейді
балалармен қарым қатынасты ыыы негізінде талпындыңыз ба
енді жоқ оған менде уақыт болмайды мен күнделікті одан қашумен мынандай жағдайға душар ондайда
енді мысалы ювинальный суд деген бар иә
олар ол жерде он он жастан бастап баланың өзінен сұрайды иә
енді мына жағдай мынандай болғаннан кейін мен уже заңның біраз нәрсесін уже біле бастадым өзім
иә он жастан бастап баланың өзінен сұрайды сен әкеңмен боласың ба немен боласың ба
иә мнениясын мнениясын ол соңғы нақты шешім емес десе де ескеріледі сотта иә иә мхм
ы ол оларда отдельно өздерімен психолог жаңағы жұмыс жасап өздерімен жаңағы дегендей болады
енді оның бәрін сараптама жасау керек қой мхм
сондай сондай нелерге мен ойлаймын сондай беріп уже нету керек
қандай бақытты еркек еді жоғалтқанын қараңызшы
әлі күнге шейін жақсы көрген соншама жүрегіңіз жақсы көргеннен қатқан махаббаттан қатып тұр сіздікі жүрегіңіз
қазір дәп қазіргі кезде сіздің менің көріп отырғаным сізде обида қатып қалған обида жолдасыңызға менің көріп
сол себепті сұрап отырсыз ғой алдағы уақытта кешіре аласыз ба деп иә иә
қандай еркекті қараңызшы осындай алтын балаларыменен мынандай ы соншалықты жақсы көретін махаббаты зор әйелді жоғалтқанын қараңызшы өзінің ақмақтығынан
десе де әркімнің өз шындығы бар деген ғой
біз ыыы бүгінгі бағдарламаға сіздің бұрынғы жолдасыңызды да алып келмек болдық бірақ енді полиция таппай жүрген адамды біз қайдан табайық
дұрыс па аға сол себепті тек телефон арқылы тілдесуге ғана мүмкіндік туды
бағдарлама бір жақты болып кеткен сияқты сол себепті екінші тарапты да тыңдап алайық
ол кісінің де өз айтары бар екен
че она боится врет она все
и че она никого не боится если она с любовником возле работы обнималась я застал
и получила она поэтому
в машину села на первое сиденье с водителем обнимается там когда домой надо ехать как порядочной женщине
жещина если получает то получает по заслугам
просто так ее никто не хочет ее бить никогда
с девяти утра до девяти до десяти вечера блин якобы на работе
хотя сколько раз я смотрел она домой не возвращается ночами
лазает по барам после работы кайфует
я только телефон детей сколько спрашивал приходил ее там сотрудники знают
дай номер детей детям звоню говорю давайте я вас приглашу на шашлык туда сюда на покушать
детей настроила деньги деньги только просят дети папа мы никуда не пойдем мама сказала ты нам деньги лучше дай
да в этом центре два года она их держит потому что у нее нету ни кола ни двора
вообще как ей позволили мхм доверили детей не знаю
жақсы енді ыыы айтылмаған әңгіме қалмады ғой бәрі ашылып айтылып жатыр
сол себепті жолдасыңыздың жаңағы алғаш айтқан ыыы уәжіне де қатысты сұрақ қояйын
сидит обнимается целуется дейді иә
оны оны бар жерде айтады жұрттың бәріне айтады
енді маған айтып отқаны сен дейді мына бесінші баланы да мына ашық мен маған
мен бесінші баланы да сен бір жақтан әкелдің дейді маған айтады
мен айтамын иди барсайшы ана сараптама жаса деймін анализ днк сделай
әңгіме сондайға дейін жетті ме

мен айтқанмын әй бар жаса дегенмін анализ днк жаса ол балаға
көр если өзің ұяласың ғой сосын айтамын оған
ол деп мен уже оны айтатыны тек қана жүрген жерінде айтатыны жаңағы ол сүйісіп жатқан ол бүйтіп жатқан ол бүйтіп жатқан
сол адамды маған әкелші деймін мен сүйіскен адамды маған әкеліп менің түріме қаратшы деймін
ондай адам жоқ
әкімшілік сотында мен психолог болып жұмыс істеймін
бізде проектный пилотный проект
психолог психологтар тек ы жаңағы бытовое насилиемен келеді адамдар
сол жаңағы міне мына кісінің жағдайын алсақ ыыы көп кісі ер адамдар қызғаныштан бастайды
ұра бастайды ол ауру қызғаныш деген иә
жаңағы айтып отыр өздеріне картину ыыы образ рисуют ойлап табады ситуацияны барлық жағдайды
олар өте ақылды болады неуравновешанный адамдар өте ақылды оларды оңай емес ұстап алу
бірақ мен ыыы ол кісіні айтыватқан жоқпын ол неуравновешанный деп ол кісімен жұмыс істеу керек нақты дақты айта алмаймын
бірақ ыыы жалпылама осындай жағдай болады иә ойдан құрастырып алады иә ойдан құрастырып бізге келеді
азат ханымды қашаннан бері танисыз және қалай таныстыңыздар және мына болған ыыы жағдайға қатысты айтарыңыз болса
мынау ы еще три года назад я работала директором в кризисном центре в в чимкенте когда азат поступила к нам в первый раз да
и я могу прокомментировать
мен осыдан үш жыл бұрын шымкенттегі дағдарыс орталығында жұмыс істедім
азатпен сол кезде таныстым бізге бірінші рет сол кезде келіп түскен
жолдасының жаңағы айтқанына қатысты пікір білдіргім келеді
азат біздің барлық қызметкері әйел бір ғана көлік жүргізуші еркегі бар дағдарыс орталығын паналаған кезде күйеуі күнде келетін
күнде ұрыс шығарып қызметкерлерге қоқан лоққы көрсететін
мұнда небір жаман нәрселер болып жатыр түнде бөтен еркектер келеді деп әңгімелер айтып жүрді
жаланың түр түрін жапты
жұбайымен кездесуді өтініп бала шағасына азын аулақ азық түлік әкелген күні азатты дәлізде соққыға жықты
азатты алғаш үйінен қуып шығып біздің орталыққа келгенде біздің учаскелік инспектормен бірге үйіне бардық
күздің кезі болатын
балалар мектепке баратын болған соң оқулықтары мен киім кешегі керек болды
ол ештеңе берместен есікті тарс жапты
бір жасар сәбиінің аяқ киімін де бермей қойды
ол ешқашан жұмыс істемеген ешқашан ақша таппаған үйде артық ақша болмаған да
балалар әкесінен қорқады
дағдарыс орталығынан шығып мектепке барып жүргенде ол аңдып келіп үлкен қызын ұстап алған
шешең қайда деп қолын қайырып қорқытқан
бұл анық болған оқиға оның бар мақсаты әйелін және балаларын қадағалау әміріне көндіру өйткені ол жұмыс істемейді тек қана жалғыз әйелі ақша табады
қаражатты болса өзі ұстайды
әйелі кетті жалғыз қалды ақшасыз қалды
мүмкін ол мұндай мықты әйелді уысында ұстай алмайтын әлсіз еркек шығар
үш жыл бұрынғы азат өте сұлу келіншек болып менің есімде қалған
ал қазір қараңызшы арық жүдеу шаршаңқы әйелді көріп отырмын
айырылысқандарына үш болса да қыр соңынан қалмай аңдып келеді жұмысына тыныштық бермейді
азат басқа қалаға кетіп қалды алимент талап етпейді ештеңесі де керек емес
бірақ ол келіп ұрыс шығара береді шығара береді
оған шынында не керек
она уже уехала в другой город она не просит алименты она уже ничего от него не хочет
но он приходит и скандалит
что он сейчас от нее хочет
жақсы он придумывает все рахмет
болат аға бағаналы бері бәрін тыңдап отырсыз ғой
иә ер адамның енді айтылғаны өтірік екені анықталды ғой
ер адамның осылай ойдан құрастырып өтірік айтып өзінің әйелін кезінде сүйіп қосылған аруды жер жебіріне жеткізіп жамандап жалпы осындай қылық жасап жүргені
мен басқа жағынан келгім келіп отыр ғалымжан
мынау қазақтың сөзі бар әйел ашуланса жеңіледі ыыы күлсе жеңеді дейді
басында сүйіп қосылған екен екеуі мұнда енді керемет любовь болған енді
ешкімде жоқ любовьтар осыларда болған екен
екеуі жақсы тұрған екен
тем более анау жігіттің өзі орыс мінезді жігіт екен
тем более оңтүстікте ғой оңтүстіктің ішіндегі орыс мінезді жігіт
ал екеуі сүйіп қосылғаннан кейін ыыы жақсы көргеннен кейін ол бала сол арасында өмір сүріп жүргеннен кейін ерегіспенен екеуінің арасында жайлап жайлап шыға береді
сөйтеді де бір күні ашуланып көшеге кетіп қалады
ол он шақты баладан таяқ жейді енді сөйтіп мынандай жағдайға душар болды
жақсы кезінде еркек керек те жаман кезінде еркек керек емес пе
бір әйелге бір еркек керек
ал енді мына енді сөзіне қарасам әңгімесіне қарасам бүкіл қазақстан осы қыздың артынан еріп кететін сықылды
ақылды құсап көрініп тұр сіздер біржақты ойлап тұрсыздар
өте кінәнің көбі бұл кісіде
бұл басында жаңағы анау еркекті мәпелеп мынау адам адам болғаннан кейін біреуге алдау керек
біреуге ұрысып айтады ол көнеді біреуге жанағы әртүрлі жағдайда оны айламенен еркекті мына қолға ұстау керек
сондай туыватыр ма басында бір екеуі туғаннан кейін ана баланың нашар болыватқаннан кейін мына тууды тоқтату керек еді
ажырасуға ұмтылу керек еді
сходу төртеу бесеу туғаннан кейін бұл айтады да ажыраса саламын анау қыла саламын мынау
барлық адамда нерв болады шаршайды мына қиыншылық заман айлық аз
жаңа жұмыс істемей отыр дейді ол жұмыс істемейатқан емес ол басқа жерден тауып ақша әкеліп тауып кеватыр
неше мыңдаған жігіттер жүр жұмыссыз
олар таксовать етіп тауып келеді біреу барып жаңағы біреудің үйінің күшін істеп тауып келеді
соның бәрін мәпелеп бір тиынды екі қылып үйдің бәрін уютный жасап ана еркекті былай күтіп алатын болса дәл осы қалыпқа жетпес еді
екіншіден енді мен байқап қарап тұрмын жаңағы психологтың да ы жаңағы көп сабақ беріп кетті ғой мынандай мынандай адам екен мынандай адам екен деп
соны жаңағы ыыы мынау интернет деген бір бәле болды қазір
сіздер сенімдісіздер ме бұл кісінің соткысыменен күніге түнгі сағат төртке шейін бұл сообщение жазатын шығар ол сообщение жазады
ерегіспен келіп сол ұрған шығар ол
адамның миын псих ауру емес ы псих қылып жіберетін сообщенилер болады кейбірде
сол себепті қарап отырғанымыз әлде де бұл қыз әлде де бұл қыз бес бес бала шағасымен ешкім бұны ешкім әйел қылып алмайды біріншіден
екіншіден анау орыс мінезді бала екен сөзі орыс мінезді бала екен
мынаны бірден ы жаңағы не қыла бермей конечно ол ана мен еркек мадақтап отырған жоқпын
анау ит ит қатты үрсе ол қорқақ болады қорқақ иттер көп үреді
значит ана бала қорқақ ыыы ұрғаны жаңағы айқайлағаны оның бәрі слабыйлық әлсіздігінен
сондай адамды мына кукла қылып өзіне бай қылып ұстауға болар еді
енді әлде де енді ана қылмысына ол жауап береді болған қылмысына
бұл жерде ол жерде жауап беруі керек ол үшін сообщениенің бәрін оқиды тергеуші көреді оны
сонда қараған кезде сенің сообщениелеріңнің барлығы төбелес шығаратын ұрыс шығаратын қорытындыға ұйытқыға алып келетін болса
ол бала айтпақшы штраф салынып не болмаса өзіңді де кінәлап кетуі мүмкін кейбірде
сол себепті әлде де циркте ешекті тәрбиелеп жатыр ешекті арыстанды пілді тәрбиелеп жатыр
әй айналайын қарап тұрсам ы сөзіңе қарасам әжептәуір қыз екенсің
сол қырық жыл ол жаман болды сен жақсы болдың
енді екеуің жақсы болғаннан кейін үйлендің
ал енді соны тәрбиелеуге әлде де ойланып соны атсалысу керек
бұл жерде ананың айтыпотқанының жүз проценті рас болмаса да жетпіс проценті рас
оны жаңағы қайнысы да атаңа нәлет оны неге алып кетеді
еңбек біреу үйленген адамның семьясына бұл алып кет десе ашумен соны қайынысы алып кету керек алып кету керек
көшеде отырған баланы
бұл ыыы звондаса інісі алып кету керек пе біреудің ұйытқы семьясын бұзып
жоқ ол мына жалпы қазақстан әйелдеріне үйде ұрыс жанжал көтермей ы мынау ы ашулансаңдар айқайласаңдар әйелдер ұтыласындар
ал күлсеңдер мәпелесеңдер ерді кейбіреулер күйеуін құл қылып ұстайды ол құлдың әйелі болып жүреді
кейбіреулер күйеуін хан қылып ұстайды ол ханның әйелі болады
сол құсап сен құлдың әйелі болып ақырында осындай бәлеге душар болдың шырағым
ы дәл бүгінгі жағдайды мен қолдамаймын енді қосылған дұрыс емес
ал енді басынан бастап талдаса ыыы анау бала біреудің жалғыз баласы екен иә келін
ыыы ол сен жайлы келін болсаң ааа ол жігіттің анасы қызына барып тұрмайды
қазіргі келіндер билеп алып би болғысы келеді анасынан алыстатқысы келеді
оны анасынан бір айырдың бес жыл ыыы жақсы тұрдық дедің
сол кезде сен значит оның анасына қарсы шыққансың
анасы сенің жағдайың жаман болғанда сенімен бірге тұрғысы келді
ол баласы үшін немерлерін бауырына басқысы келді сен одан қашып астанаға кеттің
а анадан артық баласын ешкім білмейді
ол жалғыз баласы немересі жетім болсын деп ешқандай ана тілемейді көрдің бе
сен ыыы менің күйгенім билеп алып би болғың келіншексің
бұл жерге келіп таяқ жегенің енді дұрыс емес мен ол балаға дұрыс емес деп айтамын
а бірақ ы мына жерде сүттен ақ судан таза болып отырсың он төрт жылдың ішінде өзім ғана күштімін деп
осындай жағдайға бес бала туған ыыы ша бай болып жар болып әлгі ыыы любовь болып а бүгін келіп жер қылып отырсың
ы а сондай жағдайға он төрт жылдың ішінде сенің де үлесің бар осындай жағдайға оның психикасын бұзуға жеткізген
ол да адам емес пе оның анасы бар
сен ертең сен келін аласың сенің келінің сенен бөліп әкетсе сені жолатпаса немерелерін жолатпаса сен қандай жағдайда боласың
мына жерде сүттен ақ судан таза болып отырсың
мен ешқашан оны анасынан айырған емеспін
енді біреудің жалғыз баласы ғой
шейін осы уақытқа шейін ол үйде қалды ғой ол ол анасының үйінен мені қуып жіберіп отыр ғой
енді алып қосарыңыз бар ма баланы арқаланып ыыы бүкіл жерден соттатам қырамын жоямын ұяламын дейді
айгүл апа сіздің де аға сіздің айтқаныңыз да бәрі жақсы
сіздер ыыы сіздердің көзқарастарыңыз ы ол да жақсы бірақ адамды алып қарасақ қазір біз ұрпақ асырап отырмыз иә
бүкіл нені саналы санасыз деген болады
менің бұл жерде түйіндеп айтатыным мына кісінің сөзі өзі көзімен көрген адамды көзімен көрген мына кісі мен көзіммен көрдім
мен өзім менің өмірім де өте қиын болған өйткені мен жетім өскен баламын мен өмірді кішкентай кезімнен бастап
адам алдыма келді ме мына кісі психолог қой көзқарасынан адамның біледі
мен жаңағы кісінің сөзін естіп отырып оның айтқанын естіп отырып бірақ сөз айтар едім санасыз бала
ал енесі мына жерде жаңа айтып отырсыз ғой ене ол ана болса бірінші баласын ойлайды арғы жағында оның балаларын ойламайды ешқашан
бірінші баласын ойлаған
ол баласы жұмыссыз болса да ол баласы соғып баламен қоя бергенде әй сені соқты ғой бар кетсең өзің кет менің немерелеріме тиіспе деп
немерелерін неге алып қалмайды
немерелерін алып қалған жоқ
немерелерінің ортасына түспеген жоқ жоқ бұл жерге келіп отырған ситуациясы бұл кісі вынужденно дейді ғой басқа амал жоқ болғаннан кейін келіп отыр
бұндай халыққа шығудың өзі оңай емес оңай емес
сондықтан азат егер де міне қазір телефонымызды алыңыз жан жақтан сізді қорғаймыз
ең бірінші мына бес баланың жаңа мына психолог сізге дұрыс сіз дұрыс түсіне алмай қалдыңыз
балалардың психологиясы он үш жастағы баланың қазір өтпелі кезең переходной возраст дейді ғой дәл сол кезге келіп тұр тем более қыз бала екен ол
ана әкесінің жаңағы қол бұрағанына дейін көрген міне айтып тұр
оның бәрі балада қалып қалған
сіздің өміріңізді расында да ертең ол қайталауы мүмкін ол ол табиғи нәрсе
соны қайталанбас үшін ол бала баланың бес баланың жаңағы ыыы тәлім тәрбиесі дұрыс болуы үшін біз қоғам болып осы кісіні қолға алып
әрі қарай жаңағы адамның өзінің жазасын алып оны тексертіп егер де расында да ол ы қоғамға қауіпті адам болса басқа жерден орнын тауып беру керек
мына кісіге жолатпау керек менің айтарым осы
санасыз адамға күйеуге шығып ы жаңағы мына кісі саналы жерден шығып отыр
өйткені бағанадан бері менің туысым менің барды ма араларында махаббат болды ма балалар дүниеге келген екен
одан кейін барып адам бір бәрібір ол санасыздығын көрсетеді
егер де бесінші баланы тумар еді бұл адам санасыз болса
баланы дүниеге әкелген сайын әкелік несі жоғарылайды ма деген жоғарылаған жоқ
сондықтан қазіргі дәл осы ситуацияда мен ешкімді де жақтамаймын бірақ бұл кісіні бес баламен бірге қорғау керек
болды мен түсінетінім осы
пенде пенделік тұрғысынан келетін болсақ сіздердің айтқандарыңыз өте дұрыс
шіркін ай сіздер сияқты ақылды бұл кісіменен екеуінің ортасына сол ы отбасы үшінші екінші баланың кезінде берілгенде ғой

вопрос в другом здесь давайте бұрынғы ұрыс керісті балаларды былай қойып мәселеге мына жағынан қарайықшы
азат жұмыстан шықты көшеде бұрынғы күйеуінен оңбай таяқ жеді есін жоғалтты
бөтен адамдар ажыратып алып жедел жәрдем шақырып қызды ауруханаға әкетті
ертесіне ұлан емханаға келіп тағы ұрып соққан
адамдардың мынадай түрі бар бүгін сүйемін күйемін деп гүл беріп еркелетіп алады да ертеңіне қанжоса етіп сабап тастайды
бұл жерде проблема мынада нәзік жандыларды отбасындағы зорлық зомбылықтан қорғайтын дұрыс бір жүйе жоқ
егер әйел таяқ жесе сот медициналық сараптаманың қорытындысын күтеміз
бұл енді жалпы қоғамның проблемасы ғой
да нақты ереже керек
егер әйелін ұрып соқса ол шағым білдірсе тергеу аяқталғанша еркекті қасына жолатпайтын заң керек
бұл іс бойынша тергеу қалай жүріп жатыр екен жалпы арыз қабылданды ма ол туралы ішкі істер департаментінің мамандары айтсын
азаматша қалыбекованың арызы ыыы полиция полицияда тіркелді
қазіргі таңда сотқа дейінгі тергеп тексеру жұмыстары жүріп жатыр
ыыы осы м дерек бойынша ыыы қазақстан республикасы қылмыстық кодексінің жүз жетінші бабы яғни дене жарақатын салу фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеру жұмыстары жүріп жатыр
қазіргі таңда сол ы жәбірленуші азаматшамен ы зорлық зомбылықпен күресу бөлімшесінің инспекторы жұмыс жасауда
ы сонымен қатар психологиялық ыыы тұрғыдан ыыы көмек көрсетілуде
ыыы әрі қарайтай айта кететінім полция қызметкерлері сол азаматшаны ыыы қоғамдық бірлестікке ыыы апарып орналастырылған
ыыы қазіргі таңда ы сол ыыы дерек бойынша барлығы толыққанды ыыы жан жақты тергеп тергеу жұмыстары аяқталған соң процессуалдық шешім қабылданатын болады
ы сонымен қатар ыыы осы тергеу аясында тиісті сараптамалар да тағайындалды
енді ортақ сұрақ болсын айтыңыздаршы алдағы уақытта бұл отбасына не істеу керек балалар дағдарыс орталығында анасы ауруханда әкесі іздеуде
жарайды кім неден таяқ жеді біреуі тілінен тапты ма әлде біреудің саңасы жоқ па ол тақырыпты жабайық
алдағы уақытта енді не істеу керек
қорғау керек ол кісіні
қорғау керек жарайды қоғам болып ал өздеріне не істеу керек
өздеріне өзінің өмірін құрып әрі қарай ыыы ұмыту керек ол кісіні ыыы өйткені ол бір бастады ол қайталанады қайталанатын іс
ыыы ол қарым қатынасты үзу керек иә яғни
басқа сарапшылар не ойлайды екен
бір бір ауыз пікірлеріңізді білейік не істеу керек қайткен дұрыс балаларды да ескере отырып
менің ойымша екеуіне де жеке жеке өз тараптарынан бірігіп емес жеке жеке өз тараптарынан психологиялық тұрғыдан имандылық тұрғысынан адамгершілік тұрғысынан психологиялық тұрғыдан
тіпті заң тұрғысынан бір бірімізге қолымыздың ұшын тигізуге бар ма біздің ыыы құқығымыз жоқ па деген тәрізді әркім өзін өзі екеуі де бүкіл қазақстанның алдында қазір талқылаудан өтіп жатыр
сондықтан азат балалардың анасы ретінде және әкесіне ол сый көрсетіп отыр әлі де балаларды әлі шектеп отырған жоқ
сондықтан ол ер азамат та азаматтыққа көшу керек дағы психологиялық тұрғыдан өзіне көмек алып қайтадан осылай бейімделуі қажет
және балаларыменен екі ортадағы м сыйластықпенен азатқа деген құрметін қайтадан тіпті қосылмаған күннің өзінде де балалардың әкесі ретінде өзін қоғамға бейімдеу керек
түсінікті рахмет қосылу мүмкіндігі бар ма
қазіргі заманда ынтымақты болып отырған адамдарға да шағымшының өзі быт шыт қылып бөліп жібереді үйді
енді мен мынау сообщениелерді көріп тұрғаннан кейін бұлар міндетті түрде жарасады келешегі
қызы құдалық күйеуге шығады анау бала үйленеді
құдалыққа олардың бәрі әкесін іздейді бала әкесіне кетеді кейін
сол кезде мынау қазіргі бірден келіп мынандай жағдай боватқанның бәрі артта қалып кетеді
түсінікті басқа пікірлер бар ма қысқа бір бір ауыз не істеу керек қайткен дұрыс
мен айта кетсем деп едім жаңағы тәтемді қолдаймын
ыыы одан кейін мына қазір бұл кісіні жаңағы сүттен ақ судан таза деп айтып отырмыз ғой
егер ол жігіт соншалықты бір ол да сондай ақ болса өзі келмейді ме осы жерге қашпай
келіп шындықтың бетін ашып осы екеуі халықтың алдында
сөйтіп осы жерде қол ұстасып кетсін болмаса екі жаққа кетсін
ақыры жігіт екен ол ақыры кінәлап отыр
әйелдеріңнің қыңырлыққа басып бағынбай кетуінен қорықсаңдар оларға алдымен насихат айтыңдар
кейін айтылған насихаттан нәтиже шықпаса олармен төсекті бөліңдер
ал егер одан да нәтиже шықпаса жай ғана ұрыңдар делінген құранда
ал кейбір деректерде тек қана шапанның етегімен ғана жай ғана зақым келтірмей түртіңдер дейді
бірақ әрине қол жұмсауға жеткізбей ортақ мәмілеге келу бәрінен де қайырлысы
хан болсақ та қара болсақ та дүйім жұрттан дара болсақ та ғалым болсақ та жарты әлемге мәлім болсақ та бәріміз пендеміз ғой
періште көкте ғана
аман сау болыңыздар